Shandu mfiri si laliinda ni too weenda ishakaa ni sengi ya kishakaa ni sengi hatai atii wala kisongoo kwaiyo hata ndo kitaa weilima pira se basi wetambka wetetema.